Nde mi nani fuf un inni gratitude ko wiyeete "yettuki" e Fulfulde, yannde mi heyni janngirde e Kano mi siftoroyta, min ngetti modibbe amin, baba amin, e sakiraabe e higiraabe amin.